Tanikiu asikeikeina au mai gegu fri taim a gabini nai tu numai abukani au taugegu atanutarini atugamagini abogebogeni taugegu gegu asesment aveini famili nuganai aigeri tu bege vetore ginikau aigeri tu logo, aigeri tu baga gauvei iagiri, aigeri tu asi gagareva iagirini kika, mogeri iauka taugani lekenai mogeri atugamagirini bena gutuma araka rigoni tanoai arakaurakauni tavoga kika gagitarini dagara kika odai ba vamoka iaraga mogeri kika a gitarini o. rigorigo ragerage numa danu mogeri kika agita ginikau ginikauni o maguri tu maigesi maguri tu inigesina be dagara kika maigesina agabirini ta ta geri odai geri posisin ai kika toreri gegorani tu gauvei taimiri geragasini nai tu gai ta asi bagana naba vetauvetau asi baganama boge vetauvetau. Dagara gatorerini gaburiai be motu gabi be dari gabu, gabi be gauvei be gabi laka gabi be inigesina iomogesina ini tu tarima vagakavari kika gera gegu maguri garori. mabarana nuganai. Nai au tu vanagi vanagi gegu numai au tu bogibogi atataga bogini au fest tin tu richek logo aveiani gabu mabarana asekerini numa nugari, gabure kisini tavoga mai aragagirini dagara mabarana odai atorerini ilau na dagara tari bege tore vegonurini bege tore vekuretogarini e dagara tari asi bege torerini bege lekwalekwani gariri kika mogeri logo atore ginikau ginikauni be asi bana boge vetauvetau asi bana gani vetauvetau asi bana gea- vetauvetau. be geu dagara farefare mogeri kika anari ginikauni atore ginikauni kekei be Be gia geri vevagakava taimiri geragasini gia na maki gevagakave gevagakava ginikaumanikika gabu ta tai kika mogeri kika gagauvei iagirini kika monana kika gevaga kavamani gai gema famili nuganai bena mai toma mai numai gekirani mai tarima goiranai tu misteik ta asi mogo bono vei gia ebogebogeni fiukava fiukava torekava torekava mo fiu mai fiu asigi, basikava basikava asigi, gabukava gabukava asigi motu gai tu au tu mogesina atanuni. Bena au gogitaguni toma gegu maguri nuganai au gegu iad nuganai bogo rakatogani au gegu mani <hesitation> votuka bokana mani tavoga vamoka iaraga aigesina getanuni aigesina gavaga verarini gagita gaurini gogitaiani. Gai tu mogesina kika bena mani geri varovaro dagararina kika tugamagi kika gevaga namorini tugamagi gevaga varigurini maguri kika getore ginikaurini. vemami genamoni be gia goiagomani nai tarimarima kika dia au taugegu agurrgani tarimarima kika gegurugani gatagu mai gemu gabu sebona faraka miruruna mo eraga ragaiani mogesina kekei nai benamo au tu mo mai guba manuri kika geiagomani kika mainai kika koukai kika gema sikoni mainai gelovo gegelagini gegogini gari mainai geganiganini. Mero kika manu gema laini akirarini asi asi bogono veiri goraga kwaneri mani geri kika mai nai kika getanuni gita gera tugamagi gevega namorini gera tanu gera bogeboge gera gabu kika gevaga namorini nai vetoga mareva gevaga foforini barego vedaureana tu veregauka vetogana marevana kekei gia na kekei gevaga foforini asi kika bogono veiri dagara baregona tu Goi bona au mogo logo ini ta maguri tagoni nai mogeri kika gareva iagiri maguri iagiri laka iagiri gauvei iagiri tu goi bona au gimara nuganai be gita tu vaga lakavana tugamagiri tu asi bita veini gita tu vaga namori tore ginikauri tore lologotori tore iobukari be maigesina goirai ilau natura keikeiri tubura o gwara maigeri kika goirai kika begea gani vetauvetauni begea naba vetauvetauni aee tamama tubuma gegebi namoto be maguri kika getore ginikaurito be toma kika asi gagani vetauvetauni asi ganaba vetauvetauni asi gakafu vetauvetauni gem agama kika nonogari nonogaribe tanikiu tanikiu tanikiu getanikiuni gevevaga namoni senagi mogeri vevaga namori mabarari tu tamara veregauka guba tanobara eveiato korana mogeri mabarari ta varo fiutarini mogo takwa fiutarini mogo narinariri gubagubari nani viniviniri tu vaga barego vaga taunari tug era guba tanobara eveiato barauna gia gimana nuganai nai mo karakara kika mogeri gera maguri nuganai tagoitagoni nai tamara veregauka asi tana tugarekwaiakekei. Tamara vekwakau asi tana tugarekwaia kekei gia na kekei tana vaga ribaia. Tamagai kika tu mogesi mogesi gera tanikiu gurugari kika tamara keki tana vinia korana gia na e guburini bene. Au gegu gema maguri nugariai au na kara a eksperementiani gai tu mogesina kika gatanuni gamagurini gema maguri garori mabarari nugariai. <hesitation> tanikiu baregona kekei bena mai toma ogitamani neganai oba maguri aigesina evetoreni gogitaiani garo aigesina esegukani eseguka garagarani aigesina maguri evetoreni senagi gai tu gogitamani o gitaguni gena gabu kika gogitarini tavoga iaraga gogitarini tarimarima gutuma magekirani ia! Gita mai tarima gabana mai tu kara etanuni, kara ta nai gia tu ganigani asi gevetauni niu asi gevetauni mogeri maigeri asi gevetauni benamo bogitaiani mai dagara mabarari tano bosina maki barautano gabina bosina maki barau be gita tu gitagau mo tagitagauni ogubuguburi narinariri nanu viniviniri tu gera guba eveiato barau mo geregana tanikiu.